Haiwan yang paling i pande manege nako ngoji manege sinoto dika, m- moi luri, sinoto boki, doa si ai cerdas? Luri manege nako wa dotoko wasi ojomo, wa si demo demo, manege <hesitation> i cerdas dika, nako o boki kalu wa palihara i ceceke sampe i lamoko wa si ojomo, wa akana manga wola, wa dotoko mage ge i cerdas, dadi haiwan yang paling i pande mane sinoto, moi boki, sinoto luri, sugmanege.